الأدوات إللي تحتاجها: لوحة اللوحة التي تبغى تعلقها، مسامير حجمه مناسب للوحة والحائط، مطرقة عشان تدرج المسامير، قلم رصاص عشان تحدد مكان المسامير، مستوى عشان تتأكد إن اللوحة مستقيمة، الخطوات: أولا اختار المكان، قرر وين بالضبط تبغى تعلق اللوحة؟ اثنان حدد مكان المسامير استخدم الجلم الرصاص عشان تحدد بالضبط وين بتدج المسامير في اللوحة وفي الحائط؟ تأكد أن المسامير بتكون متوازية.